जद मुं ﻿संख्या एक का बारा में सोचु तो मुं पाउ। की जो संख्या है कि नि वा <noise> एक गजब की संख्या है। संख्या को निर्माण है नि भारत ने ही करयो। जस्या एक दो तीन चार पांच छ: सात आठ नौ फन जो संख्या एक है जो है नि वा बहुत खास संख्या है। एक गजब की संख्या। क्योंकि संख्या एक से ही अंका की शुरुआत होवे अर संख्या एक पर रेबा वाला इंसान है या कोई भी जो चीज संख्या एक पर रेवे नि उनी ये प्राथमिकता दी जावे सबसे पहले। उन्हीं लोगों को मान सम्मान ज्यादा रेवे। जैसा कि आपने देखा परीक्षा में कोई को भी पहलो नंबर आवे तो पहला को अर्थ है की फर्स्ट नंबर आयो तो वु अपने आप में खास है। अगर कोई दूसरा पे आवे तो उकी कम इज्जत रेवे। कम सम्मान रे <noise> लेकिन संख्या एक पे आबा हाला को जो सम्मान रे नि वु घनो ज्यादा रे। तो संख्या एक जो है बहुत खास संख्या है।